Manimcha qo'vurish ba'zi vitaminlarni yo'q qilishi va yog' miqdorini oshirib yuborishi mumkin. <hesitation> Bug'da pishirish yoki qaynatish <hesitation> ozuqa moddalarini saqlab qolishiga yordam beradi manimcha.